ɨyayapo yave möpëtï arete yaikuauka mbaereve kiaretape yave, ngara ñamoërakua, jüküraï oïme vaera yerovia, jare ipɨakañi oesa yave yayapo superetava, jaeko mopëtirami yayomborɨta, oëkavi vaera opaetevape